<hesitation> اگر مجھے باہر کے بسوں یا پھر ہمارا اون <hesitation> کار لے کو باہر جانے کا موقع ملے تو میں زیادہ تر ہمارا اون کار لے کو جانا پسند کرنے والی۔ بولے تو <hesitation> باہر کے بسوں میں کیا ہوتے بولے تو پہلے بولے تو ہمیں اس میں چپک چپک کو جانا پڑتا، بیوان میں سیٹ رہے تو رہتا، نہیں تو نہیں رہتا۔ اور اپنے کے کار میں گئے، اپنا کا خود کے کار میں گئے تو آرام سے بیٹھ کو، آرام سے اسی میں پہنچ جاتے، اچھے سے اور خوشی سے پہنچ جاتے اور کوئی ٹینشن نہیں رہتا کہ ابھی یہ کرنے کا، ابھی اترنے کا، نیکس کرنے کا، کون آنے والے کون نہیں آنے والے، اپنی سائیڈ میں کون بٹھنے والے کون نہیں بٹھنے والے؛ ان کا زیادہ ٹینشن ہی نہیں رہتا۔ آرام سے پہنچ جاتے، کہاں پہنچنے کا۔ بس بیچ بیچ میں رک کے پہنچ رہتے جبکہ ہمارا خود کا کار رہے تو آرام سے جا سکتے، آرام سے پہنچ سکتے۔ کہاں بس میں اترنے کا رکنے کا ٹینشن تو کل کی کار زیادہ ہوتا ہے اگر باہر کانٹ بجا رہے تو۔